Na ku kuchio na xa kuva kuva nruva nruxhinó hú ho o on. zanahoria na kua tute ko xi xin ho o on, xin zanahoria jan ta na tao lia tikuá a lia ho o on. yavii yavii tata yó tanajani ta kuaña ta kó oni kii ta njan ta kuxá na onre kaxió ha na kuchio ho o on. nrivii yú nrivii yú na dachó ta kao uu á ta ni tuyó, kao uu á xakóa a onia kao iin ta ni tú iin á xaini iin á xakoá ta ñajan ta kini xhinretan ña mio ná kuxao ná otú vá'a no'o a ho o on. toná kua'a á nruxhinó a kuxá katá tá nridá najan vá na kuxió ta hó kuxao ná hon kore na onre kaxigó.